Indimy isan'andro ny alika no mila manao fanatanjahan-tena satria ny alika dia mila manara-maso tanàna dia mila matanjaka koa.